أنا أفضل الذهاب في رحلة مع أصدقائي، السبب أن الرحلات مع الأصدقاء تكون مليانة مرح وضحك، ونقدر نستشارك ذكريات جميلة مع بعض، كل واحد فينا يضيف جوه الخاص، وهذا يخلق لحظات ممتعة، كمان للرحلات مع الأصدقاء تعطي فرصة لتجربة أشياء جديدة مع بعض مثل الالعاب أو المغامرات، بينما الرحلات مع الشريك تكون خاصة برضه، لكن أحيانا تركز على نوع معين من التجارب.